ער האט זיך זייער שטארק געפריידט צו טרעפן די קייטל, אבער ער האט געוואוסט אז ער מוז אויסגעפינען וואס די קייטל קען אויפטוהן. און ער איז געגאנגען און ער האט געטראכט, אפשר קען עס מאכן וואקסן בלומען? ער האט עס געלייגט נעבן די בלומען - אבער גארנישט איז נישט געשען. און ער האט געזעהן א טויטע לייב און ער האט געטראכט, אפשר קען עס מאכן לייבן? - ער האט עס געלייגט נעבן די לייב און, די לייב האט אים אויפגעגעסן!